және де неге әлия ол әннің ақшасын әлия беру керек деп өзім таңғаламын сондай жағдай болды
ооо әңгіме қызып жатыр қазір бір ән тыңдайық жаңалық жаңалықтан кейін қайта ораламыз бірге болыңыздар қонақта гүлнұр оразымбетова
таңғы шоу
жоғалтып алдық қайда өткенді түсінбей жүрмін сенің өкпеңді
өткеннен айтшы неге жоқ белгі
сен оны жүрегіңнен сұрап көр түсінгің келсе мендей жылап көр
бәрібір түсінбейсің жырақ бұл
аялда аялдашы ашуға жол бермей мен сені шын сүйемін ең алғаш көргендей
жаныңды енді сенің сезе алмас ешкім дәл мендей
сертіңе берік болсаң кетпес едің өзгемен өзіңмен бір бақытқа жетуді көздеп едім
шынымен жанымды ешкім дәл сендей жаным сезбеген
шынымен ренжіспеп едік біз мүлде шыныменен үмітіңді үздің бе
шынымен болмаймыз ба біз бірге
жанымнан артық көремін мен сені жаныңмен бағаласаң сен соны
бұл емес махаббаттың ең соңы
аялда аялдашы ашуға жол бермей мен сені шын сүйемін ең алғаш көргендей
жаныңды енді сенің сезе алмас ешкім дәл мендей
сертіңе берік болсаң кетпес едің өзгемен өзіңмен бір бақытқа жетуді көздеп едім
шынымен жанымды ешкім дәл сендей жаным сезбеген
аялда аялдашы ашуға жол бермей мен сені шын сүйемін ең алғаш көргендей
жаныңды енді сенің сезе алмас ешкім дәл мендей
сертіңе берік болсаң кетпес едің өзгемен өзіңмен бір бақытқа жетуді көздеп едім
шынымен жанымды ешкім дәл сендей жаным сезбеген
аялда аялдашы ашуға жол бермей мен сені шын сүйемін ең алғаш көргендей
жаныңды енді сенің сезе алмас ешкім дәл мендей
сертіңе берік болсаң кетпес едің өзгемен өзіңмен бір бақытқа жетуді көздеп едім
шынымен жанымды ешкім дәл сендей жаным сезбеген
сәлем саған сәлем саған туған ел
елордада сағат он
жаңалықтар
армысыздар студияда әсем нұрғали
қазақстанда екі жер сілкініс тіркелді
білім және ғылым министрлігіне қарасты сейсмологиялық тәжірибе әдістемелік экиспидияциясын сейсмикалық станциялар желісі
төртінші тамыз күні алматы уақытымен он сегіз сағат қырық бір және елу секундта жел сілкінісін тіркеді
зілзаланың ошағы алматыдан солтүстік шығысқа қарай екі жүз елу тоғыз шақырым жерде қазақстан аумағында орналасқан
магнитудасы үш те тоғыз сондай ақ алматы уақытымен он тоғыз сағат он бес минут жиырма тоғыз секундта тағы бір жер сілкінісі болған
оның ошағы алматыдан солтүстік шығысқа қарай екі жүз алпыс екі шақырым жерде қазақстан аумағында орналасқан
магнитудасы үш те бес сезілгені туралы мәлімет жоқ деп хабарлады ктк телеарнасы
атырау облысында қытайдың он төрт азаматы заңсыз жұмыс істеген
еліміздің заңнамасын бұзғаны үшін қызылқоға аудандық сот оларды елден шығару туралы шешім шығарды деп хабарлайды тенгринюс
шығарылған шетелдіктердің барлығы салынып жатқан ақтөбе атырау астрахань тас жолының сағыз мұқыр участкесінде жұмыс істеп жатқан қытайлық шанхай контракшн құрылыс компаниясының жұмысшылары
қытай азаматтарының үстінен әкімшілік жауапкершілік тартылған
арыстағы он алты мектеп қайта қалпына келтіріліп жатыр
қазір барлық білім ордасында күрделі және ағымдағы жөндеу жұмыстары аяқталуға жақын
шахардағы бірқатар әлеуметтік нысанды қайта қалпына келтіру жұмыстары ұлттық қордан қаржыландырылуда
онда мектеп пен балабақшадан бөлек аурухана мен теміржол вокзалы жаңғыртылып жатыр
ол әлеуметтік нысандарды жөндеуге жиырма тоғыз құрылыс компаниясынан екі мыңға жуық жұмысшы тартылған
сала мамандардың айтуынша білім нысандары он бесінші тамызда толығымен пайдалануға беріледі
ал арыстық балалар биыл оқулықпен жүз пайыз қамтылмақ оған жергілікті қазынадан екі жүз отыз сегіз миллион теңге қарастырылыпты
кітап шығаратын он бір баспамен келісімге келген олар он бесінші тамызға дейін оқулықтарды мектептерге түгел жеткізеді
бақытжан сағынтаевтың тапсырмасынан кейін алматыдағы шағын ауданға газ тартылып аулалар абаттандырылды
алматы қаласының әкімі алғашқы жұмыс сапары күні наурызбай ауданы шұғыла ықшам ауданының тұрғындарымен кездескен еді
онда көтерілген мәселелердің бірі газдың жарықтың болмауы
шахар басшысы аудан әкімнің орынбасары мен наурызбай ауданының әкіміне бірінші тамызға дейін қараусыз қалған үйлерді газдандыруды аулаларды жарықтандыру мен абаттандыруды тапсырған болатын
екінші тамыз күні қала басшысы шұғылалық тұрғындармен кездесті
он төрт үй газдандырылған бұл дегеніміз тоғыз жүз тоқсан төрт пәтер
жалпы аулалар абаттандырылып жарықтандырылды спорт алаңдары орнатылған яғни алға қойылған міндеттер шешілуде
әзірге осы жаңалықтар легін бір сағаттан кейін жалғастырамын жұлдыз фм толқынынан алыстамаңыздар
ауа райы бүгін алматыда күн ашық отыз алты градус ыстық елордада күн бұлтты ауа температурасы жиырма тоғыз градус нөлден жоғары
жұлдыз фм ән көңілдің ажары
өтеді күндер зулап білінбей бір бірден
жүректе жүрген тулап арман аңсарын кім білген
қамалдай алынбайтын лаулаған жалындай
еркіңе бағынбайтын арманым дамыл таппайтын дауылдай
арманым ай арманым саған қарай самғадым
қанша алыс болсаң да тек өзіңді таңдадым
арманым ай арманым жетем дедің танбадың
сенің ғана жолыңа өмірімді арнадым
балдаурен бала күннен жанымда сақтаған
жетуді қаладым мен бақытты ғажап шаққа ма
жігерің жалау болса қанатың талмайды
армансыз адам болса өмірдің мынау еш мәні қалмайды
арманым ай арманым саған қарай самғадым
қанша алыс болсаң да тек өзіңді таңдадым
арманым ай арманым жетем дедің танбадың
сенің ғана жолыңа өмірімді арнадым
арманым ай арманым саған қарай самғадым
қанша алыс болсаң да тек өзіңді таңдадым
арманым ай арманым жетем дедің танбадың
сенің ғана жолыңа өмірімді арнадым
арманым ай арманым саған қарай самғадым
қанша алыс болсаң да тек өзіңді таңдадым
арманым ай арманым жетем дедің танбадың
сенің ғана жолыңа өмірімді арнадым
таңғы шоу
таңғы шоу жаңа ғана бір тыңдарман сұрап еді ой қандай күшті ән сол деп
гүлнұр оразымбетова бүгін бізде қонақта жалғастырамыз
ал гүлнұр ханым жаңа әңгімені дұрыстап тәмамдап нүктесін қояйықшы енді
қайсысын ііі қалай ойлайсыз жалпы ы композитор ы екі адамға сатып жібергенді
ыыы айтса айта берсін неге ол ы бір әнді мысалға әркім өзінің сүйікті әншісінің орындауына тыңдағысы келетін шығар дейді сіздің ойыңыз соған
жоқ бұл жерде мәселе егер ііі халыққа танымал емес әншілер әндерімізді орындай берсе ол енді бастап сахнаға қадам басып жатқан әншілер орындаса қуанамыз айта берсін
халық қарапайым халық орындай берсін бірақ і танымал екі әншінің бір композитордың бір әнін орындағаны ол дұрыс емес себебі ол әнді мен сатып алдым
кәдімгідей қаржымды шығардым оған қаншама
ол неге екі есе пайда көру керек ол дегеніңіз менімше нағыз алаяқтық деп ойлаймын мен
ііі ең болмаса біз қазақи өзіміздің қазақилығымызды алға тарта береміз ғой негізі заңмен келгенде егер біздікі де дұрыс емес
кәдімгідей бір договормен арнайы осындай сумма осындай осындай деп договорға отырып
сондай ы егер бұл шарт бұзылса мынандай көлемде айыппұл төлейсіз деген сияқты сондай өзінің шарттарымен алмаймыз ғой
ал енді сөйтіп алатын егер сөйтіп алатын болсақ ол кәдімгідей сотқа дейін иә мүмкіндік бар ал қазір мен де өзімнің тарапымнан оны сотқа бере алмаймын
мхм себебі менде ешқандай документ жоқ тек ауыз екі осылай айтылған ғана дүние
енді тек қана құжатпен жұмыс істейтін боласыздар
иә солай ыыы егер осылай ыыы жаңағыдай шектен шығып жатса енді бізге де аға көке тәте дегенді қою керек
иә шарт кәдімгі арнайы договормен жұмыс істейтін
мен ойлаймын енді бұл сіздің ғана жалғыз оқиғаңыз емес бұндай болған болады да деп ойлаймын
сол себепті шынымен де барлығын заңды түрде рәсімдеп жұмыс істеген дұрыс сияқты
негізі әлемдік шоу бизнесте бір нотасын ыыы бір ұқсап кетсе қаншама даудамай болады иә қаншама миллиондар сот
сондықтан да ол бізге де келу керек сондықтан да біздің композиторлар кішкене ііі ар ұят деген нәрседен аттап кетіп жатыр
біз енді қойшы бала ғой енді шығып жатыр ііі анау мынау деп м жабулы қазанды жабулы күйінде қалдыруға болмайды
себебі мен оған өзімнің м маңдай теріммен тапқан ақшамды бердім сізге композитор мырза мхм
неге сіз і ондай жасайсыз сондықтан дәурен сердалиев егер ііі жұлдыз фм ді тыңдап отырсаңыз ііі мен сізден әлі де кешірім күтемін кешірім сұрағаныңызды күтемін
әлия мен қанаттың ыыы жауабы маған жеткіліксіз
жаңағы қыз бен жігіт айтқан әнді кім айтады ы аты қандай дейді гүлнұр оразымбетова және иса алимұса деген жас әнші жігіт
әннің аты жүрегімнен сұрап көр мхм
ассалаумағалейкум қалайсыздар гүлнұр ханым қош келдіңіз не деген сұлусыз дейді
гүлнұр ханым өте сұлусыз даусыңыз ііі өзіңіз құсап үзіліп тұр енді тыңдай бергің келеді шабыт тілеймін сізге дейді гүлмира
гүлнұр ханым ыыы ыстық ақтаудан сәлем домбырамен терме айтып берсеңіз ғой дейді
ассалаумағалейкум жәке осы қыздың аты кім еді дейді гүлнұр
айым да сен күнім де сен деген әнді екі танымал әншілер орындап жүр дұрыс айтасыз гүлнұр ханым бір ғана әнші орындаған дұрыс дейді
ы таңғы шоу ассалаумағалейкум қалайсыздар алданым қалған кезіңіз болды ма гүлнұр ханым дейді
алданып қалған міне алданып қалдым ғой қазір
енді менде сұрақ негізі әлия ханымның өзі сіздің айтып жүрген әніңізді естімеді ме бұрында
әлия ііі олар білмеген ол әнді мен әлиямен де сөйлестім
ііі біз білген жоқпыз білсек бұндай біз ол әнді айтпайтын едік қой дейді мхм ол әнді әбден жазып беквокалды бәрін жазып болғаннан кейін барып көріп тұрмын ғой мен
қайта көріп қалдың жақсы болды дейді маған
шынымен мен де енді ол ыыы әлия ыыы қайтып беріп пе ол жігітке
қайтып берген жоқ ол әнді бүкіл сайтқа жүктеп тастады жұлдыз фм ге де әкелетін шығар
мен ол әнді бірақ жұлдыз фм ге берген жоқпын себебі ол жұлдыз фм де орындалатын ән емес ол іхі
і сіз жаңағы кімдер сияқты болып тұрсыз ғой заман тобы ы мысалға әнге деген талғамдары өте ерекше жігіттер ғой иә
олар ы сахна әні сахна әні той әні тойда ғана айтылатын әні бар ол тек қана
осылай істеген де дұрыс сияқты негізі ыыы қазақша әнге орысша сөздер қосып ыыы сөздерді бұрмалап қазақ тілін бұзып
ы ол әнді сахнаға шығарғанша деймін де мхм мен де солай ойлаймын ол өзінің айтылатын ортасы болады ондай әндердің иә
негізі бар ғой қазір қатты мен ойланамын ыыы соңғы уақытта әсіресе қатты мені мазалап жүрген сұрақ
ол бізде ііі кейін мысалы бұрынғы ретро әндерді қазбалап әлі айтып жатырмызғой мхм
сондай қазбалайтын ән таппай қаламыз ба деп қорқамын мен кейін
шыныменде әзіл ретінде де айтып жүр ғой ертең балаң папа сіз қандай әндер тыңдап едіңіз деген кезде мына әндер деп ұялмайтындай жоқ болып барады деп
гүлнұр оразымбетова таңғы шоуда жалғастырамыз
таңғы шоу
жұлдыз фм
жүрек сөзін тыңдатып жібек сезім тіл қатып
махаббатты сезіну сөз жетпейтін бір бақыт
сол бақытпен күн кешу айлы түнде тілдесу
екі жүрек егіле бір ғаламда үндесу
махаббат деген екі жүрек бір ғалам
құшағы жақын ал сағыныш мың қадам
махаббат деген мың сұрақ пен бір бақыт
сүйе біліңдер жүрек сезім тыңдатып
жанарлары байланып әр сәттерін ойға алып
бірге сүру өмірді ей бір адамға айналып
жолы да бір жаны бір өмірінің мәні бір
бірге соғып тұратын қос жүректің әні бұл
махаббат деген екі жүрек бір ғалам
құшағы жақын ал сағыныш мың қадам
махаббат деген мың сұрақ пен бір бақыт
сүйе біліңдер жүрек сезім тыңдатып
махаббат деген екі жүрек бір ғалам
құшағы жақын ал сағыныш мың қадам
махаббат деген мың сұрақ пен бір бақыт
сүйе біліңдер жүрек сезім тыңдатып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
таңғы шоу гүлнұр оразымбетова бүгін бізде қонақта
жәке ассалаумағалейкум гүлнұр сәлем жәке гүлнұрмен қолыммен амандасып селфилеткенмін қолы балғадай екен жәке дейді
кім айтады нұрлан садық
білмеймін менің қолым вообще балғадай емес қолым өте нежный
жоқ ол ыыы білесің бе нұрлан мен ойлаймын ол сенің қолыңда
сен үшін гүлнұрдың қолы балғадай болса онда сенің қолыңды елестетуге ұялып отырмын мен иә
қандай қолды екен әрең отырғаныңды көрсетші жәке
иә иә иә гүлнұр ханым өте әдім ғой
сіз қазақстанның құрметті азаматы атандыңыз ғой
о айтпақшы иә құтты болсын
жаңа бізде мына жерде ағалар сұраватыр қазақстанның құрметті азаматшасы келеді ме деп иә
иә қазақстанның құрметті азаматы деген ыыы сондай бір ы мемлекеттік наградалар ыыы ұсынатын дайындайтын комитет бар екен мхм
мен осы арқылы білдім ы мен тіпті ойлаған жоқпын документтеріңізді беріңіз деп хабарласты да мен өзімнің көмекшіме айттым документтерді бере қой деп
білген жоқпын және де соның алдында ғана сол екі күн бұрын ауруханадан шыққан едім
і барсам ба бармасам ба деп те ойланғанмын іхі
сосын болмайды келу керек дегеннен кейін
иә ритс карлотанда өтті табыстау рәсімі
бардым барсам кәдімгідей ммм беделді сондай бір жақсы награда екен алдым рахмет
ақша береді ме ол үшін ақша бермейді тек қана әдемі медаль дейсіз ғой иә
жоқ қандай артықшылықтар қандай жеңілдіктер бар дегенім ғой
і жеңілдіктер ііі бұл ы ондай ыыы ұсынылатын дүниелерде мысалы осындай комитеттер наградалар жасайтын халықтың сүйіктісі халықтың жаңағы сүйікті әншісі болмаса сүйікті спортмені деген сияқты
ыыы олар тек халықтың жаңағыдай сондай бір голосование ме сондай бірдеңемен болатын дүние сияқты мхм ммм
ал былай өзім ммм қазақстан республикасының еңбек сіңірген қайраткері ретінде і мен ііі жылына екі рет і м үлкен ы сауықтыру жаңағы санаторияларында ем ала аламын
мхм және де президенттік үлкен ауруханада ііі мен сол жақта кәдімгідей тізімдемін олар менің денсаулығымды үнемі қадағалап тұрады мхм
бірақ соңғы осы ол ы үш төрт жылдықта алған еңбек сіңірген қайраткерлерінен ондай ііі жаңағы жағдайды алып тастапты мен үлгердім
енді береді бірақ жаңағыдай
тегін қараласың ақылы түрде ғана болады екен мхм мхм
сіз үшін тағы не тегін қалай
не тегін сіз үшін тағы не тегін иә
мысалға ыыы алдында менің бір досымның көлік жуатын өзінің орталығы болған мен сол жерде тегін көлік жуатынмын мхм
бірақ ыыы жабылып қалды қазір тегін көлік жуа алмаймын
ы сіз нені тегін істеп жүрсіз мен тегін мен тегін
мүмкін ы досыңыздың дәмханасы бар мхм сол жерде тегін тамақ ішетін шығарсыз мүмкін
ы жасұлан мен ұяламын кәдімгідей өзімнің достарымның ы ресторандары кафелері және де і сән салондары бар ұяламын мен тегін барып
жаңағы ы тамақ ішуге шашымды боятуға болмаса макияж жасау
қоймай қойса ше жоқ гүлнұр қойшы енді сеннен ақша алмайтын
жоқ бірінші ашылған кезінде барып құттықтап енді ол кезде енді жарайды
ыыы жаңағы мынау бартер жаңағы реклама жасап беремін ешқандай проблема жоқ
бірақ ақшасын төлеп ішемін тамағымды ұяламын мен мхм
оны да о мысалы мен барып ішіп кетемін
онда ол не пайда оларға мхм сондықтан да егер
анау қоянды қамыс жігітті намыс сто ны таныс өлтіреді деген
оның үстіне ондай тегін тамақты одан да тегін жаңағы ыыы мысалы жай үй күйі жоқ ы жаңағыдай тамақ жейтін мүмкіндігі жоқ жандарға тегін і солар ғана тегін ішсінші
ал былай ііі ақша тауып жүрген адамдар ол тегін тамақ ішпей керек емес жаңағы жабылып қалған жақсы болды
көлік жуған жігіттерге беремін ғой ақшасын мхм
ііі мысалға ы менің көлігімді жуу ыыы мың жарым теңге тұратын болатын болса мен бес жүз теңгесін жуған балаларға тастап кетемін рахмет деп
анау өзі алмайтын меннен ақша жоқ жоқ керек емес керек емес деп
былай дейді таңғы шоуда таңшолпан дейді
ассалаумағалейкум жәке қайырлы таң қазақ елі ерлан мен қуаныш қыпшақ бауырларыма зетта жігіттеріне бір сәлем нұрекеден дейді
мен де алматының құрметті таксист атағын алдым шүкір бағаны өсірдім дейді
і қай жылғы екен класстастары дейді
менің класстастарым ммм мың тоғыз жүз жетпіс жетінші жылғы
бірақ гүлнұр өзі сексен жетінші жылғы иә
шынымен жиі айтатын шығар саған жас көрінесің
құпиясы сыры жолдары жас көрінудің
ііі ол жас көріну деген ол ммм менімше жас көріну деген сөз адамның ішкі дүниесінің тазалығына байланысты деп ойлаймын
жақсы нәрсе ойласаңыз қартаймайсыз жақсы ойлау керек үнемі
және де саған сені ұнатпай тұрған сені жақтырмай тұрған адамдар болса да жақсы көзбен қарасаңыз ол өзінің сол сені жақтырмай ұнатпай тұрғаннан өзі ұялатын болады
және де ол адамға да сіз жаңағыдай жасаруға мүмкіндік бересіз
жақында бір ағамыздан ыыы сұраған едік ы жас көрінесіз сыры неде деп мен ләззат алғанды жақсы көремін
кез келген нәрседен өзіме ұнайтын нәрсені істеймін өзіме ұнайтын нәрсені жеймін өзіме ұнайтын нәрсені ішемін дейді мхм
анау не дейді мынау дейді екен ойбай ұят болатын болды ондай мен жоқ дейді мхм
мен егер ұят болатын болды деп өзіме ұнаған дүние істемесем мен ауырамын дейді іштей ауырамын дейді
сол себепті ііі жан дүнием ішім тәнім нені қалайды соны істеймін деп
негізі ол кісі өте дұрыс айтады және де ііі мысалы менде ондай әлі ол дұрыс бір қалыпқа келген жоқ
анау кісіден ұят болады бұлай жасауға болмайды тиымдар менде әрдайым тұрады
і ол менің өзіммен бірге солай кететін сияқты оны өзгерту мүмкін емес
мені і жас қылып мені әдемі қылатын ол ы өнерге деген махаббат қой әнге деген махаббат
содан рахаттансаң содан артық ештеңе жоқ мысалы ауырып келесің ән айтасың жазылып кетесің
тоғызы күні сізді қай жерден көре аламыз барып суретке түсейікші дейді
ііі тоғызы күні сол ыыы драма театрда болатын шығар бірақ оған дейін қызылорда қаласында
хабарлап айтамын қай жерде болатын инстаграмға саласың ғой мхм
дұрыс айтады жақсы ойлау керек дейді мхм
ұқсамайды иә дейді жетпіс жетіге сексен төрт деп ойладым деп таңғалып отыр мына жерде
ұялғаннан ы иә
таңғы шоу достар гүлнұр оразымбетовамен бірге
таңғы шоу
жүрегімде қалды сыз неге сыз қалдырды сол бір күз неге
үмітімді маған үз деме үзер болсаң енді іздеме
өмір теңіз жаным бізге ме қосылмады біздің із неге
жазда қыста көктем күзде де іздеме іздеме
сіз десең де мейлі қаншама таусылады таппай бар шара
қараушы едің маған тамсана енді мені жаным аңсама
жүрегіңде сезім қалса да тұла бойың өрт болып жанса да
көздеріңнен моншақ тамса да аңсама аңсама
жүрегіңде сезім қалса да тұла бойың өрт болып жанса да
көздеріңнен моншақ тамса да аңсама аңсама
өмір теңіз жаным бізге ме қосылмады біздің із неге
жазда қыста көктем күзде де іздеме іздеме
жүрегіңде сезім қалса да тұла бойың өрт болып жанса да
көздеріңнен моншақ тамса да аңсама аңсама
көздеріңнен моншақ тамса да аңсама аңсама
аңсама
эфирде таңғы шоу
о қаншама адам жақсы көреді десеңші бұл әнді осы ән үшін сізге рахмет гүлнұр деп жатыр
иә ауылға кетіп қалып едіңіз айнаш жақсы жүргізесіз дейді
жақсы жүргізесіз деген қыздарға жаным сол деп айта алмай қалдық қой
осы келбетіңізді сақтап қалудың құпиясы неде сонда дейді ол сұраққа жауап бердік
гүлнұр ханым сұхбат берген бір ыыы бағдарламада осы әнді жолдасым көлікте қайта қайта қойып тыңдайды деген іздеме деген осы ән емес пе еді дейді
іздеме деген ән ешқандай ііі қыз әншілердің күйеулеріне ұнамайтын сияқты
іздеме деп не сен маған іздеме дейсің деп іхі
іздеймін неге іздемеймін иә
керісінше іздеймін деген ән айту керек
әннің мелодиясы өзі де өте әдемі ән ғой
і және тікелей эфирге менің і подругам хабарласып жатыр
айнұрдан сәлем баршаңызға о айнұр ханым саламатсыз ба о айнұр ханым
иә білеміз сәлем айнұр
және де мен осы сәтті пайдаланып ііі өзімнің әріптесім жалын тілеубергенді бүгін ұлды болып
балалы болып жатыр ұл ма қыз ба екен бауы берік болсын иә
құтты болсын деп айтқым келеді жалын балаңның бауы берік болсын шын жүректен қуаныштымын мхм бауы берік болсын дейміз
айнұрға біз де сәлем жолдап қояйық иә айнұр сәлем
бала шағаңыз аман болсын айнұрды көрмегеніме біраз болды ол демалысқа барып келді екі ортада бір астанада жүріп
төрт баласы бар төрт баласы бар мінекей
жалпы ы гүлнұрдың құрбыларының барлығы жас көрнеді
бірдеңе жейміз
үнемі диетада жүреді ме гүлнұр жоқ
дүниені жесем кішкене артық салмақ қосылып кетеді мхм
ііі сондықтан да кішкене тартынып тартынып содан асқазанымыз кішірейіп қалған деп ойлаймын
ммм тамақты өте қатты жемеймін кішкене кішкене бірақ жиі қарным ашады бірақ кішкене кішкене мхм
і жүргізген былай қалады сіз жүгіртесіз ғой дейді ой рахмет жаным сол деп қояйын
жәке қасыңыздағы сұлу қыздар көрінбейді ғой дейді наргиз енді кешкі шоуды жүргізеді шамамен он күн себебі меруерт ыыы демалысқа кетті ммм ал ыыы ақбибі жанымда иә
төле би момышұлының таксистерінен сәлем дейді сәлем баршаларыңызға
гүлнұр оразымбетовамен кешкі ас ішу үшін міндетті түрде ән сыйлауымыз керек болды ма сонымен дейді
жоқ ол ұсынысты айтқан ы жасұлан қали болатын ол менің ұсынысым емес
кешкі ас ішу үшін не істеу керек кешкі ас ішу үшін мені тойға шақырыңыз
тойға барамыз сол тойда кешкі ас ішеміз отырып тойда іхі суретке де түсеміз
ал гүлнұр оразымбетованы тойға шақыру үшін ы қалтаңызда қанша қаражат болу керектігін білгіңіз келсе і инстаграмда нөмірі жазылып тұр жасұлан кофе деген
жасұланға хабарласыңыз біліп аласыз болды
тойға тегін шығатын кезіңіз болады ма дейді болады әрине
і өзіміздің жақын кісілердің және де і осы жасұлан сияқты ммм сондай белгілі азаматтардың ы барлығына біз міндетті түрде өзіміздің көмегімізді аямаймыз мхм
қолдаймыз әрқашан да себебі ііі барлық салада ол дәрігер болсын ол ммм мұғалім болсын әр салада сондай құрметті азаматтар азаматшалар бар
олардың үйінде болып жатқан барлық қуанышқа жақсылыққа біз әрдайым да уақыт тауып ыыы ортақтасуға дайынбыз
себебі ол кісілер жақтан і бізге де үлкен қолдау құрмет бар сондықтан да ыыы біздің де құрметіміз сол қолымыздан келетін барып әннен шашу шашу
ммм қандай тамаша гүлнұр сіздің қатты жақсы көреміз дейді
ақбибі і күйеуге шықса міндетті түрде барып ән айтамын рахмет
алла разы болсын рахмет
гүлнұр апайымыз ең қатты ұнаған жауабы дейді ең алғаш қай жасыңызда сүйістіңіз деген сұраққа жауабы ұнаған
мен не деп жауап бердім оған
ондай сұрақ қойылыпа па еді саған соны айтамын мен де бір түрлі болып қалдым ғой
жоқ ол бар ғой анандай не ондай нені мен әлеуметтік желіден көрдім
ііі журналистің аты кім еді анау жігіттің қойып жатқан бірақ мен ондай сұрақ маған қойылған жоқ мен ондай сұраққа жауап берген жоқпын
қойылса не дер едіңіз қойылса айтпаймын
қазір ііі гүлнұр қазір і сіз де біз де көріп жүрміз иә
бізді тыңдап отырған жандар да келісетін шығар
кейбір ііі ж лар пайда болды ж лар деппін ғой журналистер деп айта алмай отырмын
ы қойған сұрақтары бір түрлі
солардың көзін құрту керек деп ойлайсың ба шығармау керек ешқандай телеарнаға радиоға
жоқ негізі мысалы м бұл әлемдік ііі ол бар дүние ғой ол бүкіл әлемде
бірақ біздің ііі журналистер ііі артық қыламын деп кейде тыртық қылып жатады
і негізі әдемі і сұрақ қойып әдемі жауап беруге де болады ғой
бірақ басқа мысалы ыыы ресейлік журналистер болсын мысалы өзім көп көремін
ыыы тыңдаймын мысалы ивлееваның өзінің і қоятын сұрақтарының өзін мен рахаттанып отырып тыңдаймын мысалға ол бәрі жарасымды
ал бізде кішкене қанша дегенмен біздің менталитет біздің қазақилығымыз ол ы осындай ы бір дұрыс емес оңбайтын сұрақтардың кесірінен
ыыы өзімізді жеккөрінішті қылып жатамыз бізге жараспайды ол мхм сондықтан да
жаңа сүйісу жайында мен бір үйдің келінімін ондай ыңғайсыз сұраққа жауап бермеймін деген дейді а солай шығар басе
гүлнұр оразымбетова таңғы шоуда
таңғы шоу
әлемге алтын нұрдай таратылған
сен жарық күнімсің жаңа туған
аққудың қанатынан жаратылған аруым сенсің жарығым
мәңгілік арман махаббаттың әсем әні бұл
асқардағы шынарым өзіңсің аспандағы шырағым өзіңсің
сенбісің жастықтың алауы
аялаған арманым өзіңсің саялаған орманым өзіңсің
жапырақ жанымның жалауы жан жүрегімнің қалауы өзің ғана
ақ тілек махаббатсыз арман қайда ән ерке сезіммен жалғанбай ма
жаратқан екеумізге жар болмайды ма жанымда жүрші жарығым
мәңгілік арман мәңгілік
асқардағы шынарым өзіңсің аспандағы шырағым өзіңсің
сенбісің жастықтың алауы
аялаған арманым өзіңсің саялаған орманым өзіңсің
жапырақ жанымның жалауы жан жүрегімнің қалауы өзің ғана
асқардағы шынарым өзіңсің аспандағы шырағым өзіңсің
сенбісің жастықтың алауы
аялаған арманым өзіңсің саялаған орманым өзіңсің
жапырақ жанымның жалауы жан жүрегімнің қалауы өзің ғана
өзің ғана
жұлдыз фм де таңғы шоу
таңғы шоу жұлдыз фм де ств арнасында инстаграмда жас қали парақшасында тікелей эфирдеміз гүлнұр оразымбетова
әдемі өте сұлу өте сондай бір
қолдары нәзік
күйеуі бар екені есіме түсіп кетті де
жақсы гүлнұр ханым жасұлан оққағарыңыз ба дене бітімі оққағарға келеді екен дейді
жасұлан шәденов деген ыыы гүлнұр оразымбетованың көмекшісі бізге торт
иә көп көп рахмет сізге айтамыз
және нұрболат абдуллин өткенде өткен аптада келді иә нұрболат
ой бізді дұрыс оятпағаннан ұйықтап қалдық бүгін
інім әрі менің қызылордалық мынандай кішкентайынан білемін
а жерлес інің бе иә туыс емес иә
әнді мәнді сәнді берекелі мерекелі тортты болып жүре берейік дейді ас болсын дейді әумин рахмет
ассалаумағалейкум қалайсыздар ыыы телефон нөмірін қалай алуға болады дейді гүлнұрдың ыыы инстаграмына кіріңіздерші сол жерде жасұланның нөмірі жазылып тұр
ы махаббат деген әніңізді орындап бересіз бе
күйзеліске түскенде немесе отбасыңызда проблемалар болып шешімін таба алмаған кезде психологқа жүгінген кезіңіз болды ма дейді болды болды болды
ы ол заңдылық деп ойлаймын бізде кішкене қазір і соған да өзі келе жатыр әрбір отбасы болған адам ол міндетті түрде отбасы болу ммм міндетті емес
ыыы кез келген күйеуге шықпаған қыз ы тұрмысқа шықпаған ыыы отбасын құрмаған жігіттер әр і адамның басында ол проблема болады
сондай кезде міндетті түрде жақсы психологқа барып ы солардың кеңесіне жүгінген дұрыс кәдімгідей көмектеседі
одан кейін ұрыспайсың күйеуіңмен дейді
ііі жоқ жаңа айтқан кеңестер үнемі миыңда тұрады сондықтан да ы жақсы жағына қарай і жұмыс істейсің
ол психолог таңдаған кезде де бір жақсысын таңдау кере сияқты і еркектерді жеккөретін психологқа түсіп қалуы мүмкін ғой әйел психологқа
сен бүйт ол неге олай өйтеді
сен сүйіт ажырасып кет немене ііі онсыз өмір сүре алмайды деп ойлап жүрген шығар деп қыздың ойын бұрып бұзуы мүмкін
мынадай психологиялық терминдер бар өзінің сондықтан да сол психологиялық терминдермен жұмыс істеген психологтар ешқашан да олар і жаман жағына қарай бұрмайды
ал жаңағыдай жалпылама кеңес беретін психологтар олар
дұрыс оқымаған бар ғой нешетүрлі ақшамен оқыған дәрігерлер де шығып жатыр ғой қазір иә
қызғаншақсыз ба иә жаман қызғаншақпын сосын шығар арық
енді қазір күйеуіңіз басқа жақта өзіңіз басқа жақта қалай
енді ыыы мен қазір осы тікелей эфирде отырған соң хабарласпай отырмын әйтпесе
видеозвонокпен звондай бертін шығарсыз иә міндетті түрде
ақбибіні гүлнұр ханымның көмекшісі жасұланнан қызғанып отырмын торт әкеліпті ғой дейді
мәссаған қызғанбаңыздар
і ассалаумағалейкум гүлнұр ханым ыыы амансыз ба өте сұлусыз дейді түһ
астарыңыз дәмді болсын сізге қарап қарнымыз ашып кетті дейді
қош келдіңіз гүлнұр ханым жаккенти қыздар апта басы сәтті көңілді жемісті басталсын дейді
гүлнұр екі ұлыңыз бар екен әдемі өзіңіз сияқты қызды болу жоспарыңызда бар ма дейді
бар жоспарда мхм жылдар өтіп кетеді ғой
жоқ неғылыңызшы болғанда қазір ешқандай проблема жоқ оған
таңғы шоу ыыы құдай қаласа болашақта неғылатын гүлнұр оразымбетова бүгін бізде қонақта
эфирде таңғы шоу
жұлдыз фм
құлпырған махаббаттың бағында сезімнің гүлі солмайды
сенгенім өзің болсаң жанымда көңілге көктем орнайды
сүйікті жанға деген сенімді жоғалтып алсаң сол қайғы
шынайы сезіміңді құштарлық пен адалдық қана қорғайды
махаббат гүлдей гүлдей гүлдей гүлдей жүрегімді тоңдыра көрме ғаламда
жайнатқан күндей күндей күндей күндей бұл өмірде нұрыңды сыйла маған да
махаббат гүлдей гүлдей гүлдей гүлдей жүрегімді тоңдыра көрме ғаламда
жайнатқан күндей күндей күндей күндей бұл өмірде нұрыңды сыйла маған да
жалт етсе жүрегімді өртеген жанарың қандай жалынды
шаттығым өзің жайлы тәтті арман ұрладың қанша таңымды
дүние өзгерсе де өзгерме жаралай көрме жанымды
бақытты болу үшін ең әуелі бағалау керек бағыңды
махаббат гүлдей гүлдей гүлдей гүлдей жүрегімді тоңдыра көрме ғаламда
жайнатқан күндей күндей күндей күндей бұл өмірде нұрыңды сыйла маған да
махаббат гүлдей гүлдей гүлдей гүлдей жүрегімді тоңдыра көрме ғаламда
жайнатқан күндей күндей күндей күндей бұл өмірде нұрыңды сыйла маған да
махаббат гүлдей гүлдей гүлдей гүлдей жүрегімді тоңдыра көрме ғаламда
жайнатқан күндей күндей күндей күндей бұл өмірде нұрыңды сыйла маған да
махаббат гүлдей гүлдей гүлдей гүлдей жүрегімді тоңдыра көрме ғаламда
жайнатқан күндей күндей күндей күндей бұл өмірде нұрыңды сыйла маған да
эфирде таңғы шоу
жасұлан нұрболаттың да гүлнұрдің де концертіне кешігіп барамыз есіңде болсын дейді жасқы жақсы
маған жарты сағат нұрболатқа бір сағат иә сондай
ыыы менің де келіншегім гүлден дейді бірақ достарымның бәрі оны гүлнұр дейді дейді
ііі жоқ ыыы бұл бауыржан жазып отыр ммм
біз тоғызы күні көреміз қызылордада дейді гүлнұр оразымбетованы
і махаббат деген әнді орындап берсе менің сұрауым бойынша дейді анар қанатқызы дейді
біз бағана бердік қой әнді
мен і ән шығардым сосын ыыы жазамын қазір рөлдемін дейді ән шығардым дейді
ассалаумағалейкум қалайсыздар амансыздар ма гүлнұр ханым сіздің бүгінгі тұсау кесетін ән туралы айтып беріңізші
шыныменде қазір қоштасатын да уақыт келген екен сенің киген ақ көйлегің деп аталады
сенің киген ақ көйлегің бұл ыыы ұшқынның әні бұл да
ыыы сол тамаша ән барлық і ару қыздарға арналады
күйеуге шығайын деп жүрген қыздарға арналады
жаңа ыыы сіз екеуіміз ұқсаймыз немесе сізге ұқсайды деп қыздардың суреттерін өзіңе ұқсайтын дайректке жіберіп тұрады дедің мхм
ы сол суреттерді сұрап жатқан жігіттер бар
ы қалай алсақ болады дейді сізге ұқсайтын қыз тапқысы келіп отыр ғой
ііі мен енді ол бәрін і инстаграм парақшаға жүктеу мүмкін емес
білмеймін қалай алатынын қалай алуға болады жұлдыз фм нің қабырғаларына іліп тастайық
жоқ ііі қатты ұқсайды деген бір үш қызды алып инстаграмға салып
иә өте дұрыс идея хороший
сізге ұқсайтын қыздар қайда бар дейді міне жауап бердік жаңа бұл сұраққа
гүлнұр ханым өзіңізге мінездеме бере аласыз ба дейді
мінездеме мен м мен өте ақкөңіл адаммын
і өте қарапайыммын және де тазалықты жақсы көремін
тазалық тек қана ол үйдің тазалығымен есептелмейді ол барлық өзіме жақын деген адамдардың і жанымда жүрген адамдардың таза болғанын ойының санасының әрдайым қалаймын
сондықтан да менің жанымда ылғи жақсы адамдар жүреді санаулы болса да
сондықтан да ыыы өзің қаншалықты ммм қандайсың жаныңда да сондай адамдар жүреді
ренжіп қалып араласпай кеткен адамдарыңыз бар ма бар бар
ііі ренжімейін деп бірақ ы менің бір жақсы қасиетім деп ойлаймын
ол адамға мен і іштей ренжісем де бәрібір іштей реніш сол реніш болып қалады
ол адаммен мен екінші рет сөйлескім келмейді і және де і ол адамға тек қана жақсылық тілеймін болды
ол өзі ііі кейін түсінеді ме түсінбейді ме бірақ өмір бәрібір ол адамды ііі кейде ммм тәубесіне келтіреді
тәубесіне келтіргеннен бұрын алып келеді алдыма
бірақ алдыма келмей ақ қойсын жақсы болсын барлығы
қызылорданың қыздары керемет жандар ғой дейді түһ
мінезі де күшті екен рахмет ы жалпы өте әдемі дейді
гүлнұр ханымның көзі ерекше әдемі дейді
гүлнұрдың аккаунтын білейікші инстаграмда дейді
аккаунт ол гүлнұр оразымбетова болды
қанша оқырманыңыз бар бір миллион үш жүз мың
біраз дүние тегін екен ғой тегін тегін
жақсы енді ыыы осы соңғы сала алмаймын ренжімеңіздерші деп бас тартқан жарнамаң ы қандай дүниелер жарнамалауды сұрады
і бас тарқан дүние ол ммм
тамаққа қатысты дүние ғой
тамақты жарнамалауды сұрайды ма ең көп нені сұрайды жиі жарнамадан жиі жарнама ол
косметологтардың тарапынан ы сол барлық қыздардың сұлулығына қатысты дүниелер көп
және де ііі ателье мына киім тігетін дизайнерлер мхм сол және де косметика
ы бағдарлама бітейін деп жатыр қоштасайын деп жатырсыздар білемін дейді сол үшін шыдап отырдым үш сағат бойы жазбай енді қоштасатын кезде жазайын да шығып кетейін дейді
гүлнұр я вас люблю дейді
гүлнұр оразымбетова бізде қонақта болды қазір ы сенің киген ақ көйлегің деген әннің тұсауын кесеміз
ақбибі хамидолла қазақтың қарапайым жігіті мен жасұлан қали еліміз аман жұртымыз тыныш болсын
гүлнұр осындай әп әдемі сұп сұлу болып жүре беріңіз рахмет шынымен өте өте өте өте әдемісіз әндеріңіз де тамаша сау болыңыздар
таңғы шоу